जिराफक तेंचो लाम गालो पैसले बागुंग आनी शिकाऱ्या काडल्यान वाचांग आधार करता। उच जाग्यार असलला खांड तेंका काडुंग बरा पडता आनी बकीचा जान्वारांकुन उच झाडाचा खाण्याचेर पावंग तेंका खुप आधार जाता आनी तेंका जाय तसा खाऊंगाय मेळता।